يا خوي الرياضة مو شرط تكون صعبة، إبدأ بخفيف مثل تمشي ربع ساعة كل يوم، ومع الوقت تزيد جرب رياضة تستمتع فيها مثل السباحة وركوب الدراجة وإذا ما لك خلق بروحه خلنا نتمرن سوا شافها فرصة تريح بالك وتحسن صحتك الأهم لا تستعجل للنتائج كل خطوة تسويها تجربك لهدفك.